Ma taem moxa kastam yos kirip ka vaga diraba vadas naxa vaga diraba ai lep a xavut a elep vat uso xa kastam vo tomake ne inom pidi mo vet. Elep ino soxa virok usoxa vaga, nala xin mo van soxa tainim moxo elep nian soxa virok soxa vaga sangot nian ka vos bulus ka na rave xip so lagamo xa dataun bulus vos dira ba etan diraba vet tomangain ma klinim a vaga elep xavut bulus tomanain ne seban a bo na las nian nalaxin inom panimu a xalas nian moxo vet niep malamu ka vet niep dira ba oing ana nian malamu xa nian diraba xip lep na nian kirip uso xa lagamo xa xataun mo bulus lamo xa aiben povorok xoron moxo vet nian dibu rebe iben povorok malamu xa iben povorok vos diraba maimai na masa diraba ku xa yos ma nalaxin kirip diraba momongong diraba vadas bulus idi xana. Diraba ribe ravidi xa xis kana auk moxo kinis malamu dira ba xave ana vaxana bio moxo bulus nian diraba bulus nian miang ma yos tomare inom pidi moxo ra lixilik a bo diraba ilo nana meme ma erab xana vaxana uxa diraba na uxa xirixis ka rara taba xirixis ka uxa taren taba eyan ena bo arixen mana nian malamu visok baraxain voskirip diraba eyan kirip yak diraba xip lep na nian tidi diraba okove yak, laen moxo laen ma kastam na momongong ka vaga ti idi yat diraba klinim a vaga malamu laen diraba momomgong yat diraba klinim ma exa we ana xap bulus tomangain soxa vaga okay tae dira bulus kirip dira valiso dira ravang baling kara bung yos kirip diraba vos tamare baling ine opa akarain taem kastam taba momongong ka dura o larun bung Ine inom pide yak visok tomare soxa virok nalaxin soxa tamim diraba xip nain xip nian usi xa vaga diraba momongong kavaga moxo vet nian inom pidi nalaxin moxo sangot it nono mo rabe nangain a vos me tinirep ka vaga ne so a xun bo a taem dira momongong, taem nu elelep ka ura ka family miang di vera kastam ine inung taba ais a bo taba vadas ma madin kanung dubu ribe buru nian uso xa orong miang nu leplep ne movane ne na bulus inung na vede mu nung na evi tung taem inung nu wet naxalap miang ine taba momongong ka vaga ine nien moxo kastam pide nalaxin inom pide moxo xalas nian arixen ma xary vos tomare inom panimum sebana bo Elep a xavut soxa virok axana labon taem di momongong diraba i lep na xalap kirip usoxa vaga soxa vaga baling taem a vos di van soxa virok mo ilep na xalap ide soxa vaga inom pide mo sosongot. Bu sosongot kuset a visok mana unan soxa virok na vadas baling ine a taem tide moxo sangot nian kidi mura ron onangain kive ma mura en taem dira eyan nalaxin ma vos tomare one di vadas ka kastom pide ka dirabo onan baling malamu ine diraba vadas diraba momongong arixe ma vaga a ara bung a bu aka vaga timem abu masa dibu kinis arixen taem dimara vera kastam Kastam mabu traibs kirip opa bulid dibu masa kana clen kirip dibu wadas arixe yak. Ara clen memba yak clem taba ribe yo mara vet ara kastam pavio mana masa kirip diraba bulus a duduxuma di arixen yak okay taem di bulus a duduxuma ti xirip arixen yak ma diraba makim ara bung yar moxo vera nian yak nana masa moxo wanwan a rara clen taba vadas yak ma nian tidi yak diraba wadas arixen ma visok kidi ma clen tidi yone na elelep ure xa clen mara vet a kastam mian nataba vadas aren ma bo a nian arixen ma diraba oru yak balok a gunon tidi vat moxo soso ngot ea ma omasi a visirie yone na vadas ka inom moxo kava das mang a kastam miang na ilo. Taem diraba oru a rara gunong tide visok tomare xa one ma sulap kana kastam miang visok koromang diraba vadas soxa virok diraba elep a xavut, vane vane lixilik moxo kastam nuosoxo xavut taem moxo kastam diraba malamun a xavut a Ngagus ma vat moxo vet niep a vet niap ne na xalap taxin arixen ma bo bilok xalap taxin arixen diraba xalap ine dibu nidim lagamo xa kastam taem di bulus na xalap miang nagax. A nalaxin tanim tanung taem nu xaxat ka tanim yanung tavade yak lagamo va clen tavade pa xirip dumara tanim pidi a rara na oru a tainim ma di oru a rara bo ren ne yak ma masa taba vade yak deraba ribe o taem tide moxo oru a moxo pet kastam o mo osali rup ana banban tide ine yak miang diraba momongong arixen mana xalap kava vet tomangain xuset taem nalaxin ne dira unan soxa tanim pidi diraba xip ana nain a xari a patete uso xa vaga moxo taem dibu vadas ka vaga me nalaxin ne inom panimu moxo xalas patete moxo salo a niep, bulus nain nian slamu xa niep taem niep na maros diraba ilep baling uso lamo xo iben povo rok lagamo taem derebe mama me nien yak. Uso lagamo visik nangain ana nian sola gamo xa xataun miang la mo xa iben povorok visok tomare diraba bulus wangain kana obulus ana bio diraba bulus wanagin kana obulus ana axana bio yak moxo van van moxo bulus nangain na patete ma xary lamo xaren tide xirip bara saxo kastam pide xa barok opa dibu a luxaxis uso xa pupu tide xirip ma bu busuon tide taem diraba bulus nangain ana oru nangain ide sosongot mana xalap miang diraba vet opa mo suome ma kastam taren taba vade pa oin taren na mama mu ne ma na bobo mu ne ma ilep ana nian taren ma bobo mu ne, nexana taem nu manong arixen mara suom tanung na luxautum inung nung balok nu luxautim ine ma taem rip nu onan ka saet ka oin taba suom halpim inung taem ma manong ka saet ka suom ne oin taba ru arixen ma family ana Clen mamaba tung taba inang isaro meng stael kastam ma tinimem barok mibu veropa moxo bobo mu, mu bobo mu baling imem moxo xalap ma inom tanimem ma erea tanimem ma vos tomare taem delep a bo, a bo balok taem nu vadepa kavenung ma bo taba xun yat ma taba xun a bo mian taba ru lamo xa bo taba ra taba evese taem nu evese a bo tung taba vade mu e one na vade mu nung ka kastam taba eraba baling ma auk bo moxo vet opa ine na vade mu nung ka kastam ma abobo tide mabu barok ke rean taim du bulus nangain ana nian kana na nian ma opa malamu oxona ba dira ba rabe na kana xataun mopa a vun taxin na vet kastam malamu na oxona bo diraba bulus uso xa bu pum laxilik Na vun lixilik diraba elep a vanvan boen mang nataba opa ara dinao taem nu momongong opa ra dinao, malamu clen miang nu elep a oxona bo, taem nu elep a oxona bo manu mara vet ara kastam tanung taba vet baling nung mas duxuma pa nung nu elep a bo miang kana clen opa opa, ma ine taba mas rara ka seban ara bo miang opa ya elep a bo ya larun adet me oxona bo miang mara oxulas baling emas xun a bo a larun adet yat oxona bi miang eraba bekim baling uso eraba baling me xa clen miang ga elep a oxona bo xalixidi maine miang kastam nubu mononong bulor ka kastem tanimem vera taem kastam panimem moxana simen mibu garana activity7 opa se gamut kana domon opa Mubu a visok dibu rona auk va dubu se gamut miang oke mibu momolu danis raonim a danis na kaos nian ka lavana gamut mi be elep ana kain momolu timem moxo vaga miraba momolu ma miraba xukup ma mura se usso uso inot ka ninian, taem kastam na manong opa rao dura ma larun vir ne mieng ose gamut miraba vet miraba se gamut oso ra vik miang taba mana ra vik miraba momolu ta lausen momolu xa vun taxin taba momolu ta lausen momolu rixen o a vun lixilik baling taba bek miraba opa mon uso uso na larun o dura na vik ma mana nating tanimem taem na mana yak miraba bulus uso uso taem mi sangot a mi gat balok ana taem na gara specel niep bilok dibu vet taem mi bulus a muraba bulus ana siningat a niep miang mura ba bulus. Na vat uso lamo xa xavut uso usa xa taem a nep miang sosot namara sosot malas yak miraba bulus ana patete lamo xa nep miang miraba bulus ana patete lamo xa nep miang ma patete uso ma xary uso arixen man ngalang kinimem vak taem miraba arixen mana xalang yak na valagu timem taem ana nian malamo xa niep taba sot miraba vuvus nangain malamu miraba bulus osu a ma xalas yak miang ma xalang miang ver uso ixave mana xong moxo yap miraba bulus uso miraba sangot pi na nian miang malamu miraba elep ana valagu tanimem ma miraba ixive niep mira vade nian mi sangot vi xa niep miraba bulus baling lagamo xa niep miraba xait pu miraba xait pi uso miraba xait pi xirip kirip merebe elep ana xong mangaina a niep moxo na vun. Taxit diraba elep ma diraba gid mangain ana videm kana vun taxin ma vun lixilik taxim me diraba elep ana kaenkaen xalap ana a xong mana uso lagamo xa videm ma ne a kastam nep tanimem moxo vet ka mo i vet lagamo xa kastam mi vet a kaen a niep ma vet a mu bu vet xait nien kana axana gun vilin a ya mibu ribe bare gun miraba xalas nangain ana xalap na patete uso xa vilin a ya miang agun malamu ara gun vilina ya ine moxo xari taem mira xalas uso uso ra lause pa 20, o dura na sangaun rat patete sangaun rat xari uso xa ra vilin a gun ara dura na sangaun rat uso xa ra vilina gun miraba ver uso uso miraba gus miang a vilina va ara niep taxin arixen miraba vet bulus na xavut uso uso Wat so lamam xaren miraba osumot a niep miang miraba xirixis miraba vade niep miang taba sosot uso niep sama ra sot su miraba elep yak ana velegu timem miraba ru raonim a niep miang miraba exave uso uso xana vat kirip uso xa saet miraba elep yak ana gun taxin miang dura nu gun taxin miangdura nu gun taxin miang ma ra gun patete mara gun xary uso lamo xa niep mo bulus malamu miraba elep a vat baling uso lamo xaren uso uso malamu xa vat miraba elep ana axana ya mubu rebe bara ririp miraba ririp pi yak ririp pi a niep tanimem malamu xa niep tanimem yak ne taem yak meng moxo ra bo yak miang dibu ribe taem mira xirixis yak xa ra bung kabe yak moxo exave miang a gun nian miang moxo ra nangain ana oxona bo ma miraba exave dura na gun nian miang moxo kove nanagain kana uxa miraba oxave okave ra gun A ra ta visok diarab ailo ma gun naina miang a ra ta diraba ilo uso uso uso na yot a dura na gun nian miang taba mana ana a mana lamo ya axana bio maing ma dibu ine yak miang dira ra ilo baling ma bo taem dilo ma bo uso ma bo milok diraba ra di vet niep mana bo diraba malamu xana vet bo diraba vet niep me ma diraba oing ka na vaum man vaxana vaum malamu taem diraba ma ine opa mon ma vvet niep malamu xa vet niep deraba exave na vat bulus anabo xana vaum miang lagamo xa niep diraba exave yak taem dira exeva na niep diraba elep a ra lixilik bo ya visok diraba ilo xa bulus ka uxa taem di bulus lamo xa uxa ana uxa xirip miraba bara larun o larun sangaun ma Uxa ana bo nataba yot yak kana kaen na uxa miang ana visok diraba ilo me deraba elo ma oke vos kirip mana malaxin kirip mura xis maran kana ura timu ya a taem moxo eyan ne taem dira xirixis ma eyan yak vos tomare yak dira ru lamo xana bo miang tarana bo niang di sangot pi nangain diraba ru yak me diraba ribe yak bara sien miang nu vadas ping a uk bo tung ma se ma a way mo kastam tanimem ka barok kere mubu ver opa ne moxo bobo malas sanimu taem orong ma nu sen mang nu raba ne ma uk bo ta oru baling a kastam paren nasa duxuma bara ba bulus baling ma uk bo miang nu raba ne me ne balok na taba duxuma baling inung ka taem taren nataba xup opiang ining nu xup miang nataba ribe bara tamang ta ilep a uk bo nugu raba yo ka uk opa ine nung taba elep yak ma visok baraxain kana van van o rara gunon tanung nu gar yak a iben petete, tung ka saet moxo gunon tanung Taem nu kave nu ma taem mo van soxa tanim ana rat patete miang nu viisi ka saet moxo kalavan na gunon taba elep ara bung a ra larun a laravat o a lavava bas rat moxo bulus soxa niep moxo eraba me a moxo vet niep me mo xip lagamo xa xataun dirip momoong lagamo xataun visok tomare lagamo xataun di rasoxo ya sosongot a inom pide nalaxin moxo sosongot mon direbe elep a, taem diraba a taem nu sangot a it nono di mas duxuma pa ta mas duxuma taba sangot balok a basie, taem nu xip laxamo soxataun i iben povorok lagamo xa xataun ine a vos, inom ka vos tomare yak lagamo xa xataun moxa saxo yak ma raba mon kava mo raba baling a nalaxin me ine moxo raba. A visok tomare me nalaxin imi mu gara gunon, tanimu mo sosongaot mura eyan yat laman, ine lagamo a taun xoron ra visok to mare mo eyan, mo xoron tidi moxo eyan malamu diraba eyan kirip xup yak moxo tara visok lagamo xataun kip na kive <noise> Miang na kive malap baling a uso ravide mi inom tide mo ros na kive mo bulus mo sosongot baling ine pa rakaen mo momongong yat ide moxo vet ma visok tomare ka ka momoru ti di kaiot ka momoru rixen mide nalaxin na gunon tide ide iramas momoru yatka xataun mo ver mo kat taun nalaxin idat yat ide gat a gunon tide, moxo valiso moxo ravang karen xirip a visok tomare di manong a vaga ma gunon tidi mo valiso ine xataun oke taem a kastam taxin dimara ogaran nangain yak a vos uso xa baling ka van van xana vaga di ot das karen ana bo dibu minin miang a ep kidi, diraba lainim yak diraba bulus ka ya ra lamo xa ra uso uso namara ra dura o laraun sangaun Bo oke maimai tab ru lamo yak kabi miang taem di mamam, diravisok dira ilo nan mana niep nian miang maesa ribe bara gun nian miang taem di bulus lamo xa dira, bu dira mama xis yak ma diraba eyan visok dira ilo yak mana bo ma na bo miang na ka maros derebe ilo yak me mo inung nu xip tanung lagamo xa xis sanung oin taba bulus lagamo xa xis sanung a tet tomare taba xait ka vaxana bio moxo xip baling yak ka xoron tamung nu vadas karen moxo vade mu mem ka kastam tanimem, ine yar ma misa obalin inung mana nian yak miang so baling ka vaga nu ot karen moxo mamaran tanung ure ra vimem mi ver a kkastam taba momo nong yar arixen mi mem taem nung baling nu wet kastam tanung imem baling miraba vadas baling inung, ine opa moxo taem kado yet ure ure xa yat ma mibu vet orin yat Taem nu vadas mi mas bulus baling inung yat ma uk bo tung taem imem mi van uso xa kastam tanung nu mara oguran baling imem auk bu yat taba duxuma mem moxo xip odas xip odas xip baling uso xa vaga timem, oke ka laxam ma kastam tanimem a balok mi gara kaen mibu ribe kaka, kaka ine a momolu moxo domon taem a di momongong yak diraba robe kaka nalaxin disa ru yak taem dira duma dot e, a bong larun yak diraba kaka nalaxin disa ru redy miang disa re dim anan momolu na danis si di moxo momolu xaren ka domon a momolu minag moxo domon mon dikaiot ka momolu me ka ken diaraba momolu me ya domon taem di momolu me xa domon ka taem a nalaxin kirip diraba xis na se gamut taba sulap ta se gamut ma nalaxin disa momolu ine sa laik moxo momolu larun, o, laravat Momolu na manong ka lumo di a kastam pi mem bilok mi ka momolu ka ken na visok tomare ine yak miang visok tomare bilok di mara momolu taba momolu xaren yak numa dubu ribe moxo ma miang kana banban a mibu ribe bala oseli rup ana xalap tanimem ana banban tanimem yak na uk bobo moxo kastam bilok ana clen kirip diraba ut das diraba mas vade nung opa a kastam panung nu vet nu ka mu a oda bu masa diraba yat bara o ka bung opa nu ribe opa oke nung taba ver opa taba mas ver opa ma taem diraba elep diraba lainim lep ana way moxo bulus na ngas moxo mu yak ka kastam Visok tomare taem miang nu kaiot ka osoxo baling a suam a oin tanung na kaiot a osoxo vame ne yak miang taba duxuma raba nianin ka voside ma vasire me ide xirip ure yak ka xoron one di vera kasta karen mana visok ma inom pidi mon opa pi vade a gagus na vansu gagus mo ririp na van su diraba mas ribe ka vos kirip bara o ririp pide sa ilo soto visok kirip sa van sa xa virok rara tab ra ra ra ara gagus sip ka xis saren taba xip osu nalaxin bilok a nian ka ibe ka lavana gunon bara na vansu xa tainim min ta ninian me visok bara xain diraba mo viniro arixe oke dira van soxa tainim tano dira elep nian visok bara xain diraba ravang kavuvu diraba elep xisidi diraba elep nain diraba susuxun uso lauseen rat patete diramara xaxat ka tainim miang dira vet taem dira elep diraba vet baling Uso xa vaga taemdi bulus uso xa vaga diaraba bulus ka iben miang ka lavana gunon uso ra baling ta ribe bara nian iben tano na mara mana yak ne visok bara xain di mara mu yo muru elep ana xis sanomu re dira van soxa tainim tano m diaraba nalaxin kirip mura ilep kirip na xisidi dira mu me soxa tainim uso diraba susuxun taem ta, susu xun ta dira bulus na patete te lamo xa xis uso taem patete na xis kirip na vovo dira bulus lagamo xana rat taem di bulus a nian lagamo xana rat miang diraba xip osu dira bulus baling ka iben miang ara ibe lixilik dibu vet yak ka saet mo gunon moxo bulus nian rat nian miang stand by mo a kastam nailo ma nian tanung na mana lagamo xa gunon na ilo vosot ne nung taba ilep nian tang nu bulus miang ka lavang gunon taba bulus su yak moxo visik soxa niep. Opa ma taem moxa kastam ta mas redy maran maning a bo patete axari ma tainim balok na mas a tainim taxin vera kastam kaim e a taem nu mara vet kastam ma oru a gunon a xataun ine a xalap lok taxin yat lagamo xa na klen kirip taem nu gara xataun tanung a kastam tamung taba ilo maran ma ne maimai taba xup lagamo xa xataun tanung moxo visok uso xa nalaxin ma taem ana maimai diraba ribe ba ine taem maimai na xa xataun taren mi gat niep mibu ver opa ara <hesitation> Bu pet niep taem diraba ribe bara imu miang muraba vet niep ningin magalip miang da rara bung ka vet a niep lixilik uso uso ra ningin vet niep magalik ka vet niep opa me ribe madimas ka inom tide moxo vet tainim tide na mas taxin diraba ver ana tainim taxin bara nung rava nung ma tainim nu mas usoxo bara nu gat vexenavat tanung nu ron bara taba xun nian bara kave nung ma vexenavat taba ma inom tainim ta sulo ari a ine a nalaxin taem nu mara inom taxin diraba ra su banga diraba sarip su na ya uso xa xo mana xo diraba rasu xirip larun o ma laravat bung miang dira sangot a tainim. Dira sangot a tainim dira sangot a tainim miang malamu ma visok tomare van lagamo xaren dirabaoxurus onangain ana raba ra vut vuru vut nangain na va vaxin ma xo diraba ra xirip taem di ra xirip dirobo okove ning diraba osumot usouso tainim miang taba moru xa malas taem ta momoru xa malas diraba okove na vapang mira ribe a tainim taren miang moxo kastam ma nasa momoru malas yak e visok ka miang ka miang ka kastam ma di vovoro me de mara vet kastam ka klen miang a visok kirip yak diraba ribe o bung opa diraba inom panung yat moxo tainim tanung moxo kastam ine yak miang visok kirip diraba ribe oa ba bung alrun maing miaraba van soxa virok miraba se a tanung van visok dira oni yak dira sulo xary sulo patete sulo a Xoro bio aun ana xalap lixilik kirip miang dibu sulo lagamo xa tainim viso diraba sulo lagamo xa tainim ma nala xin diraba sulopatete sulo a xari sulo a taem dira vandas baling dira ribe ne yak miang a klen yak miang di sa mama yak ma klinim ana tainim taem a tainim na sa onan yak masaonan yak ka marixon masa taba ribe oke samara oru yak a kastam ne yak na sa story ma how miraba momomong ka kastom miang taka anamaya na masa dibu vade ana tainim ka klen miang samara redy kavara memba mon lagamo ka klen nataba vera tainim ana klen kirap diraba vera tainim klen memba xirip diraba xun taem asa na bara disa oku ana bo ti opa ra famly disa oru dura dura o larun bo yak kana masa na vade tainim tidi yak masa ribe oke Ka bung opa ka bek opa a rek opa larun larava uso dura na wik yak ma xa rek ma diraba vet yak a kastem tide ma kastam sa staf yak